زرت صلالة في موسم الخريف، وكان المكان مثل ما توقعت، وأجمل الطبيعة هناك خضراء، والجو بارد، والجبال والشلالات تعطيك شعور بالراحة. استمتعت بالجو المنعش والهوا النظيف، وكمان حبيت الرحلات الجبلية والمشي بين الأشجار. صلالة، فيها سحر خاص ومختلف، وزيارتها كانت أجمل تجربة.